<noise> Sɛ morowar na obiara ammbɛsera me, nkanka nye m'anyɛnkofo a menye hͻn bͻ nkyirefuwa tafer wͻammbɛsera me anaa wͻammba woemmbegya me kwan a, ͻbɛhaw me ara yie. Mobͻdwen beberee dɛ ebia mayɛ hͻn dɛn ntsi na woenntum ammba. Na afei, annhwɛ a obenya nsunsuando wͻ m'adwendwen nna kwan a mefa do nye nyimpa dzi nkitahodzi do. <noise>